الرياضات، مثل: رفع الأثقال وكرة القدم، تتطلب قوة بدنية كبيره. أما الرياضيات مثل السباحه أو اليوغا، فممكن تحتاجوا لمرونة أكثر من الجوه.